<hesitation> waktu kumu dape ku menanem me apah taldei menanem taldeih eh se burung se kelaker se kokoak bose se sase weris seri mo ketuare burung osapa waya heh kumurah reken epure mengi te kumura kwa semasi womosarang longkelah embaya <hesitation> esawengena woh semaya do mi rukut wowi sawaya <hesitation> engkan pae donia empae donia mi eh empare parena hede pantasan semekela kerola kase simiwo mosarangeh engkelah karuung sarang jadi eh laeng kali eh wure ngaya kasa anokan heh baweane telupat sea olima puluh sarang yah kumurah he peure se mengite pakarna kwa reseweano sarang hoh <hesitation>